ña nntateyo sama ra aa-n ñaa ku ña sa´yo kua tyayo takui aja tyayo takuira tani tyayo takuira ñaa ñaku tyatu ka ra kuu nta´a yo kuu nta´a yo kunta´yo a ra ñaa´ra sakana ntii ña ku ñuu ka ñaku yakua´a ra tani kannatiña ka ra sa ikaa ra tyayo nama ta ta ni tyayo nama ra ñaa ika ra kisia yo kuntaa tuku yo kunta´yo kunta´yo a kunta´yo tava na ku ntu tyiñu ña kii nti kiitu nama ka tisi tisi tyatu ka tisi ixta tyatu ka ri nami kunu sini ñuu mia nama ra kii´ña tani kisía ni ki nama ka ra ika ra kuu ntaayo´a kuu nta´a yo uvi uni kua kuee ni kunta´a yo kuee ni ni kunta´a yo a´su iinu va´a so kunta´a yo a´ra sa ko´soyo takui ra koso yo takui koso yo takui ta a´ru kana ña kuu takjui yakua ka ni kisiaa kana tyikua takui yakua ka ra ika kuu nùù kuni yo itia´ka nanto va´a ña tyi yakua i´a ha´ra tyatukue inka kuaa tuku nama inka kuatu ku tyayo nama ra sa´e tyali ka nama tyayo ra kuu nta´a yo ku nta´a yo tani sinu ra santekava tukue ñaku tyatu ka santekava tuku´e ra tani santekava yo ña ra ika kunu u-m tyayo nama ra ña´ra tyae pente li takui ra ika ra kunta yo tava vii so kotyonti kotyo tu yakua nami nta iimii yakua ñaku uu-m mañu tikú ñatyatu ka´ra ikara tani sinu ñaa ni satu´e sa´ra koso´e ta uni kumi u´un yasi takui ra ña´ra iva ntaani yo tyatu kara ta ni ntaani yo tyatu ka ra ivaa ni koyontii ra kua´ra ta sa taan tuku tyikua tuku takui ra kunta´a tu kue kunta´a tukue a ra tani si tani kisia ni kunta´e tyikuantua kuara ta a´n tukue takui tuku ra ña´ra sa ntaniyo tyatu ka ra ñaa sa ñá kuu yakua´ka ika kunu tani ntu ku´i takui ka ra tani kara tyayo saka ra kana ña kuu uun tyatu ka´ra ika hua ni nintu va´a ña nakatye ni aja taña kuu ña sama sama yaali ka ra uu-m kuantuaka ntika´e tyae nama tyi u nama taña ni nantoo ñaku tyatu ka natyatukue sama yaa ka ra kò´o nanto va´a ña ña´ka tyu uun ntika yo tyayo ñaa nama yuu nama yuu ka ra nama yuu ka hua kua sakotyo ña ñaku uu-m ñaku ña kixi´n in sama yaa ka a ni koyo ña niyasíaa yo a ntíaa ni koyo a nahua ni koyo mi ra kò´o yava ka sama yaaka ra ika´ra kunuu kuu yo kuu yo nama yuu ka´ra ña´ra ñaka hua kua sakotyo sa kotyontitu ña +´ka ra tani kuu yo nama yuu ha´ra tyayo takui tyayo ra ika kunu kuatu ku nama ñaa-m ta´ña nama ña ñá ni ntateyo ñakú tyatu ka ñaka tyatue´ra ika kuu nùù kuee ni kuee ni ntu nta´tun samali ka kua´ña tyi a´ru ñaa-m untyayo nama yu ka´ra ika´ra sakoo´i kotu yakuaña